Hati kirarugiirira obwire obu naandikuza kuteeka. Nk'obwire bw'omukasheehse, ndakira kubateekyera amahuri nyowe ndateekyera hatiiya obwire bwingi twatuteekaga amahuri gasiikire konka bumwe ndagyezaho mbateekyere amahuri gatarashwana, mbaheereze bagagyezeho. Ndakunda n'okuteeka mukasheeshe kuteeka nk'akatogo karimu greens hamwe n'okukora nka barazeetaki, kukwata ebijuma nkabiteeraniisa birimu n'ebishaka mukasheeshe naanyine obwire nibyo naarenda mbakorere bumwe mbagire eriizooba tihariho kunywa chai mbakorere nkwate nk'eminekye otemu a- baragyeta naka keebu baragyeta si- tindamanya okubaragyeta muruga muru murukiga turagyeta. Kare n'ebishaka bya green nteekemu nk'emiyembe, niki nka yoghurt okore, abariryo naabaheereza then, then yaaba y'eri nk'eshaaha ya kyamishana, nyowe emere yangye yindateeka yoona haraba hariho emondi. Nantariire emondi ninga ntateekire emondi, tindagibara, emondi hamwe n'ebishaka aho ndaasa kuteekamu ebindi nk'ebi barahurira barenda obumwe barakunda nk'eky'enyanja bumwe ndakibateekyera mbagire ngu eriizooba katukiteeke kitasiikire just tukite mu miizi, tuteekeho n'emondi, obumwe ndabateekyera n'empunu aho empunu ndakunda empunu ei nyeteekiire, ngiteekeho, mbanze naagikaranga, yaarugamu ebigodo, ebishaju byona then hatiiya ntemu nshariremu enyaanya, n'ebindi bishaka nibyebyo